Nii mu wiiye mmiidine dhockatu, mu dhock déck- déck foo worama mu ruuntatini, mu suuckbuni siighine, mu ka focksini mburu ringi nhanna. Nii mu siimrane dhock, wiima moo dhockatini, moo ringi nhanna. Maa ni mu siimrane ni dock, wiima mu dockatini, mu kottu yicki mbangh nkoognu, mu focksini, mu kaye ka nhééyine, mu la nanné sééne. Nii mbhuughune itiiné iwiiti dan mu dii mu kaye ka nhééyine, ka focksini, itiiné iwiitine an bhuumbu, moo ringi nhanné. Maa ni muu taalé itiinama, ni mu nii, mu la nhanné siingane. Maa nii itiinama iwiitine, moo ringi nhanné. Ghune dan nféé né, idéé nii iwoo mhuumu bhééne, iwoo ringi nhanné. Maa nii imuumu bhééne, nii inééyine, iffu- iffu bhéélé itiina. Maa ni iwoo muumu iwoo ringi nhanné dan